Raha izay indray an, ohatran'ny mahita lokona "uniforme" izay. Ilay "uniforme" izany no ato an-tsaiko raha vao mieritreritra an'izay loko izay.